Karazagna dite ndraiky zegny misy ny dite veromagnitry, de misy dite kanely, ny dite sakaitany, surtout le misatra regny minana azy manala satra de misy dite ravimbafotsy, de misy koa dite oliva.